देखो सा हुकूम जो वैक्यूम क्लीनर हवे जकी अपना घर मा इस्तमाल करणा मा काम आवे। एना आप कंपनीयाँ मा घरा मा फैक्टेरियाँ मा काम मा लावा हवे। वानू घर री पूरी गंदगी साफ हो जावे और बो उना कचेरा ना आपड़ा अंदर खींच लावे जका ऊ गर रा मैणा गंदगाई नी हवे।